To auwai ci mbunau auwai ghani ca ciwau ghiwi ghiwi hali bakwa mbanai c'acalzi mbuna a to ci ndaka kuma gwan ti wulthiza ghani ca za duzuwa cada ta yau tayi ti subu wulthizi gwan ko ya girmi hi ndaka ndakau cadi kauni tee da shike ci rigi ci sabi ca t'ayusin dii, amma ghani wikwa yawuna ghani baci balha ci rariya disinna ko konayo ci ndaka piya cu sa tsuwara co ba p'iyan ca masi rizana ci ndaka varau cada hala yani bu ci ndaka taa di vinaza khin wulthiza sa ananca piya ƙan co ba umar ko timakwi gwan ba wee timagwi ca khin ta'adiu ba wayu, amma wu ca timakwi cicci gwan ci piya yaudi ci zhi cimarza ci ndaka be zungzungwi ko ya nda lamuza ci ndaka lamaa sai ci ghubuti yani bu cilayi dic'acalza ghanima ci ndaka uma ci ndaka um barnana ci ndaka da umau co piyau gwiga ga sai wan aha hi fakhi, ca un ya'adina hi ndaka da turuza koga ya tughuzi ma mu co miyau ti wuya ga dawa naha auwa ci pi khin silghiduna to ci umi ya`a dina ci umi barna`na don hi ndaka taluzu. To wulthizui gwan hi ndaka kuma halza din yani buya umau ca maghi ca ummau wulthi gwan ya nahau tiwuya ma lhin wulthun sai ya sapa maghai cu uun bakwa mbanai amma ghani anwai ca civa mbanai to ci ndaka ndakau ci ndaka civa talth wulthizi gwan hi ndaka civa talt har ya kuza p`iyatina yani bu hi ndaka mun ya ndaka t`ayusi kodi kukkusai bahi ilhin di kukksai sai ya davo to cini ca awai ca dinna bun ƙhiniya hi billhin hi bucillhi ƙam waya kuza kai cini ca awai ca khin hali bu mbanai c`a c`alza ai mbunan cicci ca ndaka ko ƙuwu to wunai awi be`e wi mbanai vanina taba bu mbani amma wa ga ƙhina varini ni awai daga wa p`uzi ci balhi ma wa ca piyavo sa c`ammaza yo wuna cica awai sai wa dava gari wada muc`uzid kasuwai di kukkusai wada buta khin cicci ca nginwi ca njinwi eu takyilha dguulha to dole sai wa bucuza bawa bucilha to sai ca ndaka kiza da wu nuwu khi cicci ca ummu yau bura layi wu amma ghani wi bura layuwi kowu ndaka muc`uza sai wu kuzi layu a gwarta dan miya dau wusabu khi cicci halun mubane. C`a c`alzi ai mbunau amma awai amma awai wikwa kuza walaisai wa dava gari wada mucuzidi kukkusa ta ghan wee din yani buwu nahiya takhun p`iyati na dai yani buwu kiniya wi layusi amma <hesitation> a ndaka vula layuwi wa dathi va t`awi wa tayuzi di kukkusai wa da gyisha mu miran wa zhadi lijibuwi ghani wu layi wa tau nulthuni watau ghani ga wu ndaka kina wuya pinyau di gurbuza to sai wa kina wuya wa pinyau didiza bu wu pinyi didiza wan gwan sai wa ngullau ghani hi iri ci ghan ghani ga kwa iri ci to wunai wu kuzi p`iyatina, ghan we`a bugakhin dabbai ci piyau amma ghani wi kwa p`iyatina ca daga c`acallwi wa kuza p`iyatnu kullum wadi ngwarnuna vullu ni nifine nifyu ta tsiga khibbu dan wee komi yani buwu nahiya ghani ti a ndaka umum daidai to sai wa kuza p`iyatina wangwau sai wa kuza p`yatina din ghiwu biwi ko kuwayo dinghy wuna va awi ci ndaka ko kuwu waga piyau ga p`a awici kam. To wu na wu ngilmi sai wa hala tsuwan wa calhi ca sau wo ha dusai wa ta calth co tau ba ci usiya ci masiya ci ndaka ndakau cada halau khin tighiza sa ca piya ƙam <hesitation> waba dighunaza har c`amazau umau.